انا الصح الصح كي نكبر انا مدابية نموت مور يعني الشخص الي معاية وعلاش تقولو هكدا لانو انايا <hesitation> صراحتا نضن ان انا نحب هدا الشخص الشريك ديالي نحبو كتيرا ولهدى منيش حابو يوصل وين يكون وحدو في هاد الدنيا بلا بيا يعني لازم انا نكون دايمن معاه نحميه ويعني نخمم عليه و <hesitation> نشريلو ونوكلو ونشربو لهدا نضن انو <hesitation> نتمنى انا الي نتوفى قبل- قبل الشريك دياليهدا راجع لحبي ليه ويعني الحس التضحية الدي فيا انا ويعني بش تاني يكون ال- <hesitation> الشريك ديالي عندو حياة هنيئة ودايمان انا نكون يعني نعس عليه ونساعدو ونكون معاه